Za zany raha ôhatra ka miditra amin'ny hôtely zay tany ihinanako igny de raha mandefa lamoziky mafy be zare aka de mivôlagna an-tegna magnano azafady hoe: ataovy moramora hely azafady fô tsisy raha regninay raha koragninay akato.